रेफ्रिजरेटर जैकुण फ्रीज बुदन ऊ एक घरेलू उपकरण च। जू खाणू पीणू चीजों थै ठंडू और ताजा रखदू। रेफ्रिजरेटर मा एक कम्प्रेसर हूंदू एक कंडीशनर हूंदू एक एपीपोटर हूंदू इसुलेशन हूंदू। यू खाणू पीणू चीजों थै ठंडू और ताजा रखदू। यू दवाई और अन्य सामग्री थै सुरक्षित रखणू काम करदू। और बर्फ भी जमांदू